غلاية karabaya meni, karaban'nanne alie aowe lak dafi tawoe logo, godoe. Man daie man aie nanne nefsel man daiene galag eli, daiega tawe log igka tourka tikessan'akira talogon karablo ju sahkini awolog, engir sakhaneko dachina tauen jenbilogo, tarin kochiel ghalayga okikani assien taraftani malaeka awolog aman owe log daffi elimi, taraftani maleka jograkera amanga awoelog gograke, udo man daie halane galag eli, ittirka ken okkikessan galag eli, tawoe log igka okir tekani ige toura dorog ju halaga jogra jogra kira, ittirka karjikeno. Man daieni galag eli, daiega tauelog ura, daieen jogrankan kabaka edikessn galag eli.